أحسن يوم نحسه يتعدى لي وقت اللى نبدأ ما نخدمش، آآ نبدأ مرتاحة فيه نبدأ اليقظة بنهاري النهار كامل نبدأ اليقظة، والعشية او كنخرج نمشي نتمشى نعمل چولة في المدينة، ونحوص وندور ونشرب قهوة، يتعدى الكل وبيلاش ظغط بيلاش ستريس بيلاش حس في متاع الخدمة بلاش حد شي.